Li birri sunnu di tri tipi: a bassa firmintaziuni, a alta firmintaziuni e a firmintaziuni spuntania. Ognuna pò aviri birri di culuri diversi. Lu culuri dipenni di la caliatura e da lu riscaldamentu di lu mustu prima di la firmintaziuni.